<noise> नारंगी रंग के देखले से हम्मे बहुत अच्छा महसूस होला। <noise> नारंगी रंग में पता नहीं अइसन का बा जेके देखे हम्मे गर्मजोशी और गर्व के अनुभव होला। नारंगी रंग के प्रभाव के कारण कई देसन के झंडा में नारंगी रंग के सम्मिलित कइल गइल बा। <noise> नारंगी रंग के नवचेतना, उत्साह और बलिदान के प्रतीक मानल जाला। <hesitation> जब हम नारंगी रंग के बारे में इतना सुनिला तब नारंगी रंग के प्रति हमार इज्जत और बढ़ी जाला। नारंगी हमरे पसंदीदा रंग के सूची में शामिल बा।